Reto aby ñy raha mañitsy bakaminy ñy faritsy hafa añy, aminy ñ'izao tontolo izao ka teako hampiasa: <shushes> -Ñy saforon baka an'indy añy io no baka a pèrsia, -Manahaky anizay ñy simaky, baka a toroki'eo no baka moyen orien añy; -Ñy kiry, baka an'indy.